Ay shogholafimun, wala geryafimun, nogintu madbakhin jeliga saa satein saa u nus belkatira, nouganga nadifa, itirang ukacha, jellanga allija, tigosir, nougil weaka kaumun ay jelli ichika shadu shogolahimu.